Dayi lin, didai lin, shoyer'in, day gon ken kabak ideri, didail gon ittirk ken ukairu, shoyera gon kabak ideru, Kabaka sokiruk kena.